ها هو انا لو كان خيروني بنتحكم في احلامي ولا في احلام لخرين راني نتحكم في النام تاعي اماش تاع الناس باش نفهمني فيهم انا ليه نحرمهم منهم راه كل واحد مسؤول على روحو خلي الناس يعيشو ويحلمو كي حبو وانا نتحكم فأحلامي واحد ما يدخلو فلوخر هادي هي حياتي انا